<noise> Tsy haiko tsara be hoe anatigny firy andro lôko manjary tagnagna anaty frizidera fa <hesitation> tsara zegny izy tsy dia ela loatra ataoko hoe herinandro <hesitation> maximum zegny hitagnagnao lôko anaty vata fampangatsiahigna.